Lu compitu di lu sacrificiu ni l’amuri è chiddu di fari jiri avanti na relazioni tra li nnamurati, quantu chiù sana possibili. Lu sacrificiu ‘un è sulu di cosi mali, macari pò essiri un cangiamentu di programma rispettu a chiddu ca si avìa programmatu primu pi li nnamurati. Un esempiu pò essiri: Unu di li nnamurati ‘un accetta un postu di travagghiu luntanu, pi stari cu lu so o la so nnammuratu/nnamurata.